Aklodzi angbe nagba liza ma aqa kɔ anjɛ drɔ kɔ aklodzi angba ngbaliza nanɛ nkɔ ɔdu na klodzi kɔ ɔza ku kpla na nfani domi kowinsa wɔ sɔ lasibiti bɔ konin sa wɔ sɔ kiyɛlɛ ruyɔbɔ konisa ayɛwɔ adɔ godi gidi bɔ, nyɛ bɛ nkɔ aduna klodzi kɔ <hesitation> salama aza <hesitation> icɛ kɔ dubɔ nɛ ma nfani aklodzi azama domi aklodzi kɔ do munɔ nɛ wɔ ɔsɔ aklodzi wɔ qakina wɔ zwe itsi shɔ nɛ ayi ama wɔ yiya shɔ munɔ gige ma win zwe itsi na ama shushɔ de wɔ yiya shushw muna me nkɔ de kɔ aklodge dugbe nmaliza na de za kuwɔ na shushɔ itsi wa yi wɔ shushɔ isi ma domi aklodge za yiya gbɔ nmaliza ma, nyɛ cɛɛ nkɔ wɔ du na klodzi kɔ wɔ za niso sakani wɔ ɔsɔ rawɔ na aklodzi nɛ anza nakutuma dɔɔ ma Dɔmin wɔ kɛ na klodzi ɛ nɛ amma wɔ iya bɛ tsi kɔ drɛ sɔ ra wɔ ma. Nkɔ̄ ra wɔ a putuno, a putuno wɔ sɔ klodzi wɔ kɔna, minyɛ lɛɛ kɔ̄ ba naklodzi lɛɛnɛ, amma ba zabaa, minyɛ blɛ nkɔ̄ ta kɔ̄ ba gbɛ duniya nɛ shi ba iya gbɛ dɔɔ ga kɔ na, amma ba zaban, ba zabaa ngbaliiza, ba zabaa ngbaliiza ma domin ngbaliiza, nyɛ kaa dɔ ngbaliiza kɔ̄ mɛ pɛ lukpɛ uniya a nɛ nɛ osi ka, inɔ dɔ nyɛ ka dɔ ngbaliiza na. Nkɔ̄, aga lo kɔ̄ n pisɛ ki la pɛ nɛ, ngbaliiza a dzi nkpi si, a dzoo nkpi jijili na, domin ka wɔ sii aklɔdzi wɔ kɔ̄ ɔ̄ pɔ si na, osi, nkɔ̄ pɔ si na, a kpoo wa, dɔmin osi nɔ dɔ ngbaliiza na. Nyɛ cɛɛ, nkɔ̄ diui na ɔ di na, klodzi, kɔ̄ ɔ zan <hesitation> ɔ zan naa <hesitation> ɔ dii damuwa ɛsii itsi wɔ, itsi wɔ, kɔ itsi wɔ kɔ dɔ bɔ nɛ kɔ̄ din danuwa itsi wɔ, tɔ, nya n din tana nɛ aklodzi nfani klodzi wɔ zaa ma aklodzi kɛ amma bɛ shɔ itsi dɛ wɔ iya shushɔ̄ itsi ma ɔ di na klodzi, kɔ̄ di damuwa ɔsɔ̄ minyɛ kupɔ̄, kupɔ̄ wɔ kɔ̄ dɔ munɔ nɛ, kɔ̄ di damuwa ɔsɔ̄ minyɛ kupɔ̄ Tɔ aklodz an iya biya bukata wɔ ma. Osi ka, kutum n drɔ nɛ, mɛ kɔ̄ osi ka dɔ nyɛ kɔ̄ a iya di nyɛ ngbaliiza nɛ bɔ. Nkɔ̄ nini lukpɛ aa a rubɔ nɛ, litafi dvɔɔyi, ngbaliiza dzi nkpi kɛ. Nkɔ̄ nini nɔ kɔ nɔ nyɛ ka di yuwɔ la nɛ, nyɛ ka di yuwɔ la lukpɛ rubɔ nɛ, nkɔ̄ ba yaka aga ka ayɛ kɔ̄ di brɔɔ inɔ kɛ naklodzi nɛ, amma njɛblɛ itsi ba kɛ, nkɔ̄ ba ta kɔ̄ aklodzi di nɔ agɔ̄ nbaliiza, nbɔ kɔ̄ ba ya wɔ daa zanaa minye kuba ka ba nɛ na. Nkɔ̄ ba ta ka aklodzi inɔ̄ di inɔ dii ngbaliiza, nbɔ kɔ ba yawɔ zan minye kɔ̄ ba ka ba nɛ na. Minyɛ ba ka ba, dɔmin ban domin nkɔ̄ ba dzi flɛɛ zan nyɛlo iya bɛ gɔ ba bɔ. Nkɔ̄ kpɛ duba, nyɛ cɛɛ, nkɔ̄, kpɛ <hesitation> agā ki la di zɔrɔ nzanɛ nɛ, nzanɛ la dii lukpɛ rubɔ wa, minyɛ lɛɛ, minyɛ lɛɛ ba kɛ naklodzi nɛ, amma, ayɛ ba, minyɛɛ klodzi nzanɛ, baba vunoo ba wa, dɔmin ɔ ra ba bɛ bɛ vɔn yem kaa inye kɔ̄ ba maa naba. Nkɔ̄ ba ta ka aklodzi nɔ dɔ nɔ agā kɔ̄ a di minyɛ nbaliza, dɛ kunɔɔ, dɛ kunɔɔ zan <hesitation> minyɛ nɛ ba bɛ ban maa aklodzi di ba, nɔ nzanɛ nkɔ̄ wɔ di naklodzi ma njɛblɛ ma a zɔrɔ kawɔ kaa agaa ijibrɔ nɛ dɔɔ na. Soo agā ki la di da nɛ, aklodzi an yiya bɛ ngbalia ma, nkɔ̄ aa si na agā kɔ̄ n pise ki la pɛ nɛ kɛ, la cwen si. Nkɔ̄ la bi miyɛlɛ si, domin si kuya la, nkɔ̄ la cwe munā, nwā ko nigisin in diila, wiila fara sho inā, wii la wiila wiila pise inā ncoo, nwā kɔ̄ avan kɔ̄ la pise inā ncoo, nwā shii gā rubā nɛ, wu inā ma dii la wa. Shi gā rubā dā bā ngbaliza wa, a ma di la wa, aga a ziki rubā nɛ inā ma diila wa, ra zuzwa wa, an ma dila wa, tā ava kɔ̄ din ra zuzwa, mbɔ̄?! Ɔ̄ cɛnɛ mbɔ̄, ɔ̄ cɛnɛ ngbaliza wa. Ava kā loo si minyɛ zuzwa kupɔ̄, wā cɛnɛ bāā, ngbaliza wa. Ava kɔ̄ minyɛ kuba loo cici! Isi wā nɛ, nkɛ ava ku ba dā minyɛ zuzwa, wā cɛnɛ mbɔ̄, wā cɛnɛ ngbaliza wa. Ava kɔ̄ Itsi kɔ̄ ɔ zwe nɛ, nkɔ̄ osi zwe itsi nɔ̄ dɔ na, ɔ bɛ jɛ munɔ isi yɛ wɔ nigini, ngbaliza wa <hesitation> agalo zaa nwi hadaa si nyɛlom, wɔ za nwā kɔ̄ ɔ cɛnɛ nyɛlo kaa swo wɔnɛ muna, minyɛ shi ban so wa. Tɔ avan kɔ̄ minyɛ swo, wɔ cɛnɛ ngbaliza wa, kuma nɔ nkɛ ava kɔ̄ ɔ di cwe si ma, nɔ rugɔ̄ an dzi sisi bɛɛ, rugɔ zan dzi bɛ ma bɛntɛlɛ ma kɔ̄ o ɔ cɛnɛ ayɛbrɔ soo, agat rubɔ, agā zuzwa duniya nɛ shi an trɔ ni wɔ wa. Soo aklodzi, aklodzi an yiya dɔ ngbaliza ma, osi ka inɔ di nyɛ ngbaliza na. Soo ndi ndi n yaka yi kɔ̄ la cwe miyɛlɛ si, nkɛ la cwe miyɛlɛ si mudud kɔ̄ bɔ, la cɛnɛ ngbaliza nala harr <hesitation> gbogbo gbogbo. Agā kɔ̄ n dɔ munɔ kɛnan